دا کار خو ډېر اسانه دی. د سهار د چایو لپاره کولای سو چې د غنمو د وړو او پټاټو څخه ښه خوندوره پراټه پخه کړو. د غرمې د ډوډوۍ لپاره ښه وطني تور بانجڼ او د سبزیجاتو لکه، بادرنګ، لیمو، نانا، رومۍ، شنه پیاز او مولیو سلات تیار کړو، او د شپې لخوا کولای سو چې د پيازو او رومیانو په لعاب کي لوبیا او نخود تیار کو او ویې خوړو د وچي ډوډۍ سره.